زه په یوه اونۍ کې د مختلفو ناشتو څخه ګټه اخلم لکه یوه ورځ سینډویج دوه ټوټي خورم بله ورځ شات د بادامو سره تقریبا د نیمه کیلو په اندازه او بله ورځ ډوډۍ د پنځوو هګیو سره. یعنی هره ورځ خپل خوړو ته تغییر ورکوم.